Né kakuii nákaꞌan o sana o rién tuko i dɨvɨ kuina kɨni ngó viꞌxi dava ō né kataꞌvi núu nuu ngó ne ꞌ ne kādá kada kuītá ne ntó ña né kāke ne kadā ikéne ne kadadɨvɨ inaꞌnu kada kita kɨni uitun cī ne kadā ne íkuitɨnuu ngō ne kádadɨvɨ meté thɨ ntátiin ne kāka i meé ñáꞌa naꞌnu tí kuéti i kaka i tí ne īka kíi ɨɨn né váꞌthi naꞌnu ne pu kada kuíi naꞌnu né káda kikáxi u né kadadɨvɨ ntiko u ntīko u né kada koꞌnī á ntute iní tukoo i ñɨꞌxhi ne tuko i dɨvɨ kuina kɨn ni ña akada ntuunakɨ́ni é iñū ne i ídeiu hí íꞌi pāpáꞌ n ó dɨ kāa ne kada ñíꞌi adɨ kāa né pues i kuina kɨní ña.